حاسس بصعوبة في النوم بليل انا مريت بالمشكلة دي قبل كدا وحليتها بكذا حل يعني جه قدامي قعدت ابحث كتير في الموضوع بعد كدا وصلت ان انا مينفعش أمسك الموبايل قبل النوم مثلا بساعة ومشربش قهوة بليل أطفي الانوار كلها مثلا بتاعة الشقه وبتاعة الأوضه عشان اعرف انام كويس أشرب اعشاب قبل ما انام زي مثلا ينسون وشاي البابونج وممكن حلبه كمان بتخليكي مسترخيه نوعا ما قبل ما تنامي وجابت نتيجة